Tee aike nagai tee ung nokegere miro nagai poake nagai tee paiga aike amanoke nka-koipogino egu toi mm nnego egu toi iomui, nagai toi aike paake tamu omi toi makogino minno apogim tee ung nokeu, nagai tee nno kuago on-opuongu toi tee aike magakogino minno opogim egu ege ogo am tee numnummo nagai tee aike ite ninu on-opuorogu egu mm toi tee aike nagai aike lakarugu toi oopogim, toi apogim moni tou tee aike meragu, egu mm tee paake aike noke opuoro-guogo toi oguga ta pumere nagai toi tapuogim. Nagai tee iko unge nunnumoi tepogino apogim loukoi-penna mm lougai amanoko etogino egu toi ia loi tapuogim egu taa pogomma taa aike opuonne logupio egu logui.